Tugua ga talava, la mame meburu uro ubiem, ubiem maiong teip mila pasokang meme meburu gari mani, tugua ga talavo airo tara la mame uburo ubiem gare mani buat paburu. Buat paburu ubiem, gare mani, tugua ga talava, ma muana ga are mani ga mame mebur ubiem, tie ga tinan la talekan mame meburu urio ubiem teip onim tinana la talekan mame meburu urio ubiem, mamet maburuam marap "u ur" pavakmaiong la buat parakmeng navanap pa tiro ai irio tara a "ur ur" urio mai mirio lop mile kubap ai irio tara la tie ga mulva irio kon maiang "a a a"meivo urio ubiem, ubiem maiong, bubuo ga buivo ga ubiem pa mila tatokim neip ma ga meiva ga rais la mame tie la namo meabung na kit, mame mabua na koi ila kani la meiva ga sospen meiva mame meabu ga meabu meabua tie ga meabu ga agosarmeng na naien ma koip. Mila kapim la akukmeng ga puong ga mubuan kinavunama la mabu tatang ga meabu kinavunama ga o makmeng it, okui buranam laba omakmeng ana urie ubien la omakmeng gaba urukmeng gat mena koi. Okei agosmeng ka maset, agosmeng agosmeng laba palanim ba, arukmeng laba mumurum ba puoieng la ba mumurum ba orukmeng burunam la puoieng ira ubien ga ba meabung nakap bo kit, o meabur nakap bo kit, leba ofaganang ga ira maset, ba ilanan iar ga ira ga ira ga ira uba ira puoieng la ba iria urie urie maro laba ila ga ogamanang bonat laba buteng nasait na, laba ogamanang bonat la betieng na koi, ba ogamanang bonat la betieng na koi, la urie tuirar burunam me luvie, burunam ula papamno opainim la maio na koi la betieng urie uro ubien la burunam lanuvala la ilara papamno. Papamno ga papamno ga papmno, papamno ga teira burunam me lavie ga urie burunam la ba ila. ila gaila papamno ba ga no ra, no ra burunam ga ubien laupasakieng bar iot, la meiva teip mila pasokmeng la meiva usik ubien ga namo rais arais. okei non lap la ba mearing paparak urio ubien osutmeng me na koip osutmeng me na koip non koi la puoieng ira migana laba ong non koi la pouieng ira migana laba ong non koi la puoieng ira migana laba ong urie o sutmeng ara okei miaro ngane meabu nakap mearo tatak pas meba paraknang o meabu okei man paraknung arao, paraknunng ara o. Koi la meburu nakap nasait uro ubien le meburu na koi ga meabu bo kit la mumuru ula pasokmeng meiva urio parak meiong teip mila pasokmeng la ogosarmeng la ogosarmeng meiva urio parak la na mo rais. Irio rais la auve. Na baraim ga pavia ga muvo maiam teip la pasokmeng neip ma, meba muvang paburung na kit ga pong tie non lap ga mumio teip la buat usisinng mialap, using miala laba naling urio ubien gara mani, ba naling ba siksikieng gare mani. Mumio ga pa sing miala ga paliam urio ubi irio ubien meva ga rais eba siksikang ga urie ba ala ga lal tutuan meabuan kabop urie meva ga param, param, param ga pabuan na mare, urie pala pabuan na tatak marie are la agosmeng teip onim tutuan mial pasomeng neip ma ga ba omatmeba usik papak a ga koboa ula pasokmeng la lo lot tapma ra urie u laba parang ga urie u ba paburung na koi ga paburung urie u laba pong. Tinan la tale omeit teip la ba meburung urio uro maor, omeit it paparak onim navanap meba meburung na kit ga ba maiom ga omit la ba maionang la namo tafameng me prak la kalit mela me pubuom, kalait mela ma kaukau, tapiok ga pebup navanap ga mela ga meburung ga pavameng o usingmeng it me ngane. A irio tara, la irio la kalait it namo tafameng teip me tarak la miaro uri ubien miabu na koi la orukmeng burunam la meabu na kit, eba ogamenang la kalaitieng it, eba ira kit,"er la"ga irio tar la laseng meng are maset. Teip o uro ubien maiong teip mila pasokmeng neip ma. Irio tara la demira urio maro ma teip mila pasokmeng neip ma ga mirie lap la namo man maiong uro kon urio ubien mirie lap la namo man maiong iro kona maiong teip mila pasokmeng neip ma, tie la ba nong la ba nong man lop neip nuo la talakan maset bet meng la ba nong uro kona "a"laba nong oro ubien la muana la non lap la tale maset naburung na kit la ba maset naburung na kit irio i la ba na meng teip nime laba talekang maset naburung na kit gare saksak irio talakan na meng teip aime aime iri mane la ba naburung non lap la ba kukumeng teip muana la tale maset nuburua iri kona. Paparak maiong teip mila pasokmeng neip ma la na meng aime irio paga la meiva bonim maiong la meiva gano mo rais. A namo rais bonim muoing takekan bonim buong mirie kan la save mang me ba meburung urio parak maoing gara mani mirie kan la omeit la ba meburung urio parak gare mani non lap la teip onim titot la namo mumaning uro paparak la ba mela ga medung la ba nabung na koi ga nabung burunam ga nabung na kit, kalait it, tie ga ovur nang nur ga ila burunam o nur la buat mavang maset la ba omagitnang uro ubien la ba nong agarit, maski laba karuk ongane abat ong a agarit. Leba karuk ba o ngane ebat nong agarit okei la ba tale over nong nur me una tie bat muo la ba ouning ngane tie bat muo la ba usinnang me ngane me una, eba nong abuluma ba ila muri nasait na stoa, man kain ila mumuru a mirie ara lap ganam maset onet onit la ba naburung. Naburung iro kon maiang teip mila pasokmeng neip ma, maset naburung meba maset bugu ba nakap ba kit ga eba nabung na koi ga oruknang burunam ga maset onit me ba maset bugu ba meba na meng teip oume pa la ba tale nuabu burunam ula kanu pa ubien la kakapio ba talekan dakieng na burunam, ba dakieng burunam nasait una la ba kiro ba o laba kakanu ba ubien pa burunam la kakapio eba talekan maset bugu ba korousang ga ba talekan maset nanung aime maset ovuonang burunam ovuonang kon a ubien maiong teip mila pasokmeng neip ma eba mumuri ba ga ba na meng teip aime. Atabo uriet karuk ara a paga ba, ag tulo ga man tulo man tuaramo la ba namaning ga naburung uro parak maiong teip mila pasokmeng neip ma eba namaning g nabung la kit ba bago ba gare mani. Ba narang ba nasutnang me na koip gare mani uba oneraubi o ubi ai irio kon maiang mirio pagap mila pasokmeng neip ma, mirio teip mila pasokmeng neip ma meivo urio pasokmeng ga rais ga rais la mame meivo "a"ba namaning ga naburung uro parak maiong ba namaning ga naburung uro parak maiong maset onet maro me ba naburung uro parak maiong gare mani maset onet uro maro maionng arevatmat. Bugua bula tafarung ara me parak ibuenang me na tatak luguan la mame okak meng parak tie ga ogosarmeng ka lake kit ogosarnang ka lake kit o kruk laba maro ba u, la buat o laitmeng meivo ga namo stor, o lait nang burunam. nubua nakap nairing muba omitiba me ba kalait bugan ba. Eba oineng laba ila bugan ba ga nairang meba kinat suamieng tatang na pia koi, nairang ba suamieng ga ba suamieng. kagarat it nuaro nairang meba madinieng me ba maset nong, medinieng nabung osutnang me na koi paraknung paraknung ara. Temaieng ara la karuk gat a paga ba la ba tarunang are la tuaramat uro koi maiang tuip mila pasokmeng neip ma eba bugua maniga buburum eba buburum gare mani are la tuavamat ga puoieng ara karuk gat a paga ba la ba tarameng tumaieng arao uro kit, bit aratie laba uro kon la mumuri laba maset nong a irio konorait temaieng ara nabit ara.